कल्स रौप् सिन्गपुर् रौ, <hesitation> anthanga ba singapurne kalsa rau be mix taye malay, chinese, Indian are eurasian parne। <hesitation> अरे सिन्गपुर्न व सिन्ग् निफ्र कुइत, <hesitation> सिन्ग् मने लिओन् ब सिन्ग् हो। <hesitation> सिन्गपुर् रौ, अन्थन्ग ब छिच्केन् रिचे, <hesitation> रोति, परथ, छिनेसे फूद्। <hesitation> सिन्गपुर्ने प्रिमर्य् लन्गुअगे अज <hesitation> ब एन्ग्लिश्। <hesitation> अरे मलय्, मेरिदिअन् अरे तमिल् ओफ्फिचिअल् लन्गुअगे। <hesitation> सिन्गपुर् रौ, <hesitation> अन्थन्ग ब च्लेअन् चोउन्त्र्य्।